في جوا الأسبوع في الماضي كنت أشوف اعدل التصرفات اللي عملتها بها بحيث تؤثر على الحاضر اللموجود فيه بأي ـص أثر جانبي بحيث يكون أفضل ليا في المستقبل زي م هو أفضل ليا في الحاضر